<noise> Ireo moa ndreky tsy miresaky hôkin gn ' olombelo io mana ny feony. Da mana ny fomba firesakiny avao izany amindreo samy andreo. Gny Tantely amin'izay mana anigny antenne igny. <noise> Igny ny ahafahandreo mifankahazo, <noise> ahafahandreo mifankalala ny raha tokony hataondreo aby. <noise>